Cara bade taho mo loakir badem janga ruma kani <hesitation> ndai ma ntaun ka sia doho ka hrus mbei fare mbei bongi pokona paha ka ncau ncau sia re aim sidi mbeir oha de <hesitation> mbei oha oha re kacampo labo bama au bama ra weli da tente ka ma ba co'i sariwu dua riwu tolu riwu upa riwu lima riwu ini riwu pidu riwu re waram co'i duampuru rau ni bama ka dul dula ka tente re laon dulaka tente re ngahi mu weli sair hanu weli sai bongi sakilo di paha kai sia re dikacampo kai re aim sidi re dula ka tente re paha kai bongi wau ni paha kai bongi raka tahomo jamo sapurdua re aim rai unga mbolo ninu re ede ompo de paha kai bama paha kai bama ka campo bama oha labo <hesitation> ku'u kacampo pahara janga reni paha nggori paha janga re ndeu edeko ompo delo patam sia doho ndai ka janga ka na bade tahok si ruman ka pokonya kaongka tahom de nggahimu ka kuru kuru tahom de edepra hanu lo sia ka edepra mai lalona bade tahok re au wara reka sawa ra ede ake ma mai raka ndai ka na rempa ao rempa aom janga kani janga nahu ntoi na aim sidi re Leter aka liro ka jamo waru jam ciwi re lete ka liro waujara tampu'u pana liro ni jam sandede re lete nggori lete re ndeu ka nari satoi beca wea kaletena beca weak tuta na beca weak ponto na sarere sare kanari kai oi nggori ede lete ya lete samporo ra samporo lete re <hesitation> tampu'una jamo sambilana <hesitation> sampe jamo sapuluh lete sa jam lah nggori lete re wade <hesitation> ompo de ndeu ka mbeca lo koi sia re ndeu nggori ndeun ede nggahim lete wali lete de sampe dua jam lah lete lete re nggahim nggori lete re nggahimu paha ra ni paha ede ku ompo de loa bademo ndai sia re na bade tahok ruman de kanongka kanece tahom de na mai lop sia de na ka na koko lalopra de na <hesitation> ompoden ca'u ndai sia re kandedek sia re carana kandede ku nggori ede re nggahi mu aim mbia lao taji ra lao taji taji labo janga dou nggori taji janga re hompa ngolu to janga ndai hompa toh janga dou wa'a rai janga dou Wa'a rai janga dou ke'e wea wo'on wa'a rai nggori ede re heng nggori ke'e wo wa'a rai de nggahimu cili ra sampe ya <hesitation> lima nai ini nai cili reni sampurnai cili re waur ngango dou ta kampo ka ngango taber janga nahu ke nggahi na taber janga ke <hesitation> waur moda janga ke kombi waur ngaham udi nggahina ato waur weham dou ngahina de kombi waura weham dou ni nggahi na ede waursa ngango dou ede re nggoris ngangon edes ompo de puru janga re purur janga ndede wali sananai re nggori puru janga labo lenga doho re puru kacaru puru re pulu puru aka nggaro ele rasa sahe ele fo'o gur edi kani lao puru ele aka laina carue sia saha dungga re nggahim deta ka caru puru puru ka mango ka caru ka rao bore bore bore kai sia saha ese wawon de laina caru minan janga re apa lagi janga kampo caru ipi janga kampo ka nggori ede nggahi mu bala ai sanai nggori ngaha janga re kabua lir janga reni paha kai bama paha kai de ake janga ka au aim sidi sidi poda re aim sidi mbuda re ai <hesitation> aim subu re ma mbuda ipi re Wunga rindi ai re ede kokosia doho caru ku mai rodun ndai re na bade tahok si ruman de doum ntaun re harus bola subu na bola subu ede ake na caru ku kone bola subu ra nggori aim sidi taho re nggahimo mbei ra paha wali ni paha nggori paha kai bongi re nggahi mu paha li kai hanu wali ni paha wali kai tambeca mbei tambeca ngge'ep noto sia doho tambeca ka au sisa sisa ngaha ndai re au sewin de sewi dari ngaha ndai re na mbenge mbeina au ma ncewi ncewi ndede re paha ede ku janga ka carana harus kani baju ma samap pahu bune kemarin de pokonya na iuk ngolo ndai re ede ku janga ka ede ku sbade nahu ni de ai to'i re watip bade ntadi janga pala janga ka harus ntadi ai to'i sia ompo den loa pata doum hanu re walo puna wati hanum ni wati wati pi paham bade tahok si kombi ndai ke ina na ama na auntadi kaim janga ai to'in ka na bade ne sampes na'e de na kawara ku ndai re janga ke na warasa longa na warasa baden ruma rauni na samap labo bote lako ngao rau kani sia re na samap re ede ku janga ke janga ka janga mbojo ku biasa na hanu ke ntadi nami keni janga mbojo janga mbojo raka tahom ncaon de nggahim ndende ku ncao re Ncao adu dulan ake si rai dahun de ondopra ondok ondoku rai danu sia doho re na te'e hanuk si re na te'e raik si eda taho na peso pahu lengan ka edek ompo de ncora oko li ra ru ru nggahin ncora pu puas ncoran nggori ede nggori taho <hesitation> nggori taho taji re waca walin ndeu ndeuk oi lapa aina ndeu kai oi lapa ni ndeu ku kai oi temba ndeu kai tembe ma caru losa ka caru ndeu rambe ndeu waca wea <hesitation> hanu mologa ro kalosa wea paramba oi fela raun de ka hanu <hesitation> hanu deni karna ncaon de kalosa nggori ede boe wea karoto kalosa klosa klosa boe wea karoto na nggori boe karoto na waca wea tutan kalete kanari baru ede nggori ede nggori ede re nggahi mu tau dei kuru kuru re ra ndawi si kuru ndawi kuru re na mbolo sia re na caru mbolon ra ndawi kai o'o o'o re lao weha ele nggaro ele nggaro ele nggaro abu la la dani ni lao weha kai hanu re lao weha kai o'o re de cocom abul dani ntoi na tampu'una aim sidi de sampe aim mbia coco ka rai ta nanga liwa sapa nanga kor liwa sapa nanga re wara ja mimi sto'i re oi re mimi kai re oi Oi dua mete tolu mete lah mimi kai re pala mai hanu li ede wau mai bantu lim lenga ede wau de coco depa abu de abun narai ese wawo oi spoda kain abu ede waras ga'i raun sato'i coco ka au ja weha o'o di kuru janga nggori weha o'o re mpanga lisi kalo lina mpanga kalo sura di paha kai janga paha kai janga ntoi de nggahi mu ede akek si lao weha karara dou nggahip lao weha o'o re <hesitation> o'o re de <hesitation> wehas to'i sih pala ma mboto re mpanga kalo mpanga fo'o mpanga janga jan di ngaha ni fo'o di ngaha de ndawi doco ngaha kan caru tantu ngahae caru de edepani rawi ai to'i re ai esem a desi rawi de ma dabae mpanga ipi rawi re mpanga ka nggahim mpanga janga mpanga janga di ntadi ntadi janga raka tahom dua mpur tolu mpur nai pata lim dou janga manenta wali manenta lao wa'a angi ra ni aka <hesitation> aka desa ka lao wa'a angi ra lao wa'a angi de lao <hesitation> paresam dou de janga re nggahi mu mpanga janga ka mpanga inan labo ma mone labom siwe si loakira ka uru angin de Ka uru angi na de ngganar ana dolur sanggini dua nggini tolu nggini nggori delu de nggahimu ka na'e lir anan de waras anan ma cewi re nggahimu waras ana ma ne'e <hesitation> ma supu re nggahi mu umu na tolumpuru mba'a rau re umur na dua mba'a rau de purur sia re wara sam supu re warasam caru re ntadir ni di taji <hesitation> ntadi ku ya wara di landa wara di cepe kai ede ake ni caru tantue lao wa'ar janga re janga re awa dompu lao wa'a kai lao wa'a ra demori lo janga awa dompur lao wa'a re de sodir dou niki rasa taber janga mada de janga warna kala <hesitation> warna kalo bo warna me'e sia re janga re de sodi ra tiaram bade dou ta kampo re <hesitation> der lao dula mbalir aka rasa ni dula mbalir aka rasa de nggahi mu de wontu lalon aka kompe uma re pahupara loan janga re na pata tahok si ruma na alumu ran ntadi ni ra ntadi lima mba'a ini mba'a sampurum ba'aee na rakar sampuru mba'a ntadi sia re pahup ra ndede ntadi re na badek si uma na na badek si ruma na konena <hesitation> lao aka hanu rau sia re konen lao moda do'o rau si dula taho ndai ka uma ka waur dula lo sih ndula batu lo sih pahup loan janga ka Caru di ntadi janga ni dim koko aim sidi dim ngaha rero <hesitation> au sewi sewi oha rore hanggu oha dimngaha rero tambeca dim ngaha rero <hesitation> sisa sisa dou reni di paki dou re edek sia re caru janga ka ma caru li de ntadi kamboto ku ni janga de ntadi re sampuru mbua ni sampuru lima mbua ana na dua mbua ina na tolu mbua re nggahi mu jangam waur na'e ni ma loa di taji na caru tantu si re warak di landa di weli kai rongko warak di puru mais lenga ka uma